אִיה, מֻסַאבַּקַאת אִל-טְבִּיחּ, הַדִּי הִי אִל-פְרְסָה דִיַּלִי, אִל-טַבַּק לִי גַאנְקַדַּם הוּוּא אִל-טַאג'ין בִּל-סַמָּק וְאִל-זַעְפְרָאן וְאִל-חֻ'דַּר אִל-מוּסִימִיָּה מַע לִמְסַה עֻסְרִיָּה מִן כִּסְכּוּסִי אִל-עֻשְבּ, עֲלַאש קִנְזוּן גַאנְפּוּז, חִית קִיְקַדַּם מִזְ'יג בֵּין אִל-אָסָאלָה אִל-מַרְרַכִיָּה וְאִל-תִּקְנִיקַּאת אִל-עֻסְרִיָּה, אִל-נַּקְּהַאת מֻתוַאזֵנָה וְאִל-תַּקְדִים גַאנְקוּן פְנִי וְמוּבְתַכַּר, אִל-אוּחַּם הִי אִנִּי גַאנְדְכַּל פִיהָא אִל-רוּח וְאִל-שַגַ'ף דִיַּלִי, וְהַדִּי שִי לִי קִיְחַלִּי אִי-טַבַּק פְרִיד מִן נוּעְהוּ וְיְלַמִּס אִל-לְבּ אִל-דִיַּל אִל-חֻקָּּאם.